Laha zaho zao rô amin'ny plasin'ny pilôty ka hoe tafilitsy agnatin'ny talio zahay agnabon'ny avion egny, de gn'izao gny raha ataoko an'ny voyagerako hoe: ka mikoropaky fa fomban'ny tsioky io fa zaho hiezaky hiala amin'io.